دراسة الأدب مهمة جدًا، مش مادة عديمة الفائدة، الأدب يعلمك كيف تفهم الناس، وتعيش تجاربهم من خلال القصص، والشعر، يوسع لك مداركك، يخليك تقدر -ت- تعبر عن نفسك بطريقة أفضل <hesitation> مش بس كده، لا ده بيساعدك على التفكير المنطقي، والتفكير النقدي، والتحليل، يعنى تعلمك كيف تشوف الأمور من زوايا مختلفة.